A'o woro zama wɛ <hesitation> mu bɛ'a benɛ no'onɲa dɛ mu ɛnɛ he ma tete han mɛ uwe tonu yi a mu o muyɛsi o ma yi bɛ'a o cɛ o hiya a cɛ o cɛ o hiya ma tete a'o a'o woro ba nicoza wɛ a'o bɛ zan um don be ɲu'ere mɛ onni woro han uwe oyi mi zama wɛ bɛwe konsantere o te ho zama na a jira nɛ wa dɛ'a mu bɛ be o ha'iri si han jira so wa ba nicoza si wa biyo o a woro be o ha'iri si mu wa o ɲamu sesere be o ha'iri si mu wa konsantere o te biyo o a woro wa to o tonu nɛ o a woro ba yi ba wɛ to mu ɛnɛ ma wese o ɲamu re